hefur á ný flug milli Bandaríkjanna og Íslands í október segir aðaleigandi sem

nafn WOW og fleira úr þrotabúinu nýtt þriggja þrepa skattkerfi á að auka ráðstöfunartekjur heimila samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem kynnt

þá verða framlög aukin til nýs Landspítala barnafjölskyldna og samgangna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

tók í dag formlega við embætti dómsmálaráðherra þegar ríkisráð kom saman á Bessastöðum lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga verður eitt þúsund innan sjö ára samkvæmt tillögu sem samþykkt var á þingi Sambands sveitarfélaga í dag formaður sambandsins kveðst stoltur af sveitarstjórnarfólki að hafa stigið þetta skref um fimmtíu þúsund

í Noregi í gær íbúar í nágrenninu eru fegnir enda hefur

vofað yfir í fimm ár

gott kvöld

Associates segir að samningar hafi náðst um kaup á eignum úr þrotabúi flugfélagsins WOW

eins og hún hefur einnig kallað sig boðaði til blaðamannafundar í dag þar sem hún tilkynnti

með kaupum á ýmsu úr þrotabúi hins gjaldþrota félags hún telur ekki að nafn WOW hafi skaðast við gjaldþrotið mörg félög hafi lent í slíku þótt ekki

þau öll orðið gjaldþrota hún vill ekki gefa upp kaupverðið

ballarin gerir ráð fyrir að fyrsta flug verði frá Washington til Keflavíkur í október og að mikil starfsemi verði hér á landi hún segir ekki búið að ákveða alla áfangastaði en býst við að það verði ekki ósvipað því sem var það fari þó eftir eftirspurn

hún segir að áttatíu og fimm milljónir dollara eða um ellefu milljarðar króna hafi verið settir í verkefnið byrja eigi með tvær flugvélar og fjölga þeim smám saman upp í tólf að hámarki hún segir að félagið sé með bandarískt flugrekstrarleyfi og geti flogið þaðan en sótt verði um flugrekstrarleyfi hér líka til þess að fá það þarf félag í meirihlutaeigu Íslendinga eða íbúa á e e s svæðinu

Skúli Mogensen stofnandi

segist fagna þessum tíðindum hann vildi ekkert tjá sig um það hvort hann væri hluti af stjórnunarteymi eða hvort hann vissi hverjir fjárfestar hennar væru hópur fólks meðal annars fyrrverandi starfsmanna WOW sem

undir heitinu

áform óbreytt Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks tók í dag við lyklavöldum í dómsmálaráðuneytinu

þar með yngsti ráðherrann frá stofnun lýðveldis hún segist spennt að takast á við ný verkefni ráðherraskiptin fóru formlega fram á ríkisráðsfundi á Bessastöðum síðdegis Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur gegnt embættinu frá því Sigríður á Andersen sagði af sér í mars Áslaug er fædd árið nítján hundruð og níutíu og er því á tuttugasta og níunda aldursári hún er yngsti ráðherrann frá stofnun lýðveldisins hún settist fyrst á þing árið tvö þúsund og sextán og hefur meðal annars verið formaður

utanríkismálanefndar hvað hafðir þú mikið um það að segja sem varaformaður flokksins hver yrði næsti dómsmálaráðherra það er bara samtöl sem við eigum okkar á milli en ég er að sjálfsögðu mjög ánægð með þetta val ég er alltaf spennt að takast á við ný verkefni og það er auðvitað engin undantekning með þetta stóra ráðuneyti en ég auðvitað fékk að vita þetta bara í gær og hlakka til að

stór verkefni fram undan hvað er þér efst í huga þegar þú tekur við hvað ætlar þú að leggja áherslu á það eru auðvitað fjölmörg málefni innan ráðuneytisins sem ég mun auðvitað leggja jafna áherslu á það eru auðvitað mörg mál sem bíða það eru auðvitað útlendingamálin löggæslumálin og fleira og ég er spennt að takast á við þau ráðherrarnir tveir fóru svo í dómsmálaráðuneytið eftir fund ríkisráðs þar sem hin hefðbundnu

fóru fram það var stór dagur hjá ríkisstjórninni í dag því fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi hver eru viðbrögðin og helstu nýjungarnar í frumvarpinu forystumenn ríkisstjórnarinnar eru eins og

sem gerður var í vor helstu áherslur frumvarpsins eru sex lægri tekjuskattur nýr Landspítali stuðningur við barnafjölskyldur orkuskipti rannsóknir og samgöngur auka á framlög til byggingar nýs Landspítala og til byggingar og reksturs nýrra

hjúkrunarheimila fæðingarorlof verður lengt úr níu mánuðum í tíu um áramótin og framlög til barnabóta aukast um milljarð framlög til nýsköpunar rannsókna og þekkingargreina vaxa

um ellefu prósent á næsta ári framlög til vegagerðar verða enn aukin og nemur aukningin fjórum milljörðum á næsta ári áfom hafi verið um og

lækkunin að fullu fram tvö þúsund tuttugu og eitt í stað tvö þúsund tuttugu og tvö í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga í vor var reyndar ekki getið um neina tímasetningu þriggja þrepa tekjuskattskerfi verður tekið upp á næstu tveimur árum þeir sem eru með undir þrjú hundruð fimmtíu og tvö þúsund krónum á mánuði í skattstofn greiða rúmlega þrjátíu og eitt prósent tekjuskatt skatthlutfall í næsta þrepi verður tæp þrjátíu og átta prósent af skattstofni sem verður yfir níu hundruð áttatíu og níu þúsund

á mánuði verður greiddur rúmlega fjörutíu og sex prósent tekjuskattur tekjuskattsbreytingarnar eru samkvæmt kynningu fjármálaráðherra taldar auka ráðstöfunartekjur heimilanna um samtals tuttugu og einn milljarð króna og að auknar ráðstöfunartekjur þess sem er með þrjú hundruð tuttugu og fimm til sex hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun

nemi sjötíu til hundrað og tuttugu þúsund krónum á ári gert er ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs á næsta ári verði níu hundruð og nítján milljarðar króna tuttugu og sex prósent af heildarútgjöldum ríkissjóðs fara í heilbrigðismál fjórðungur í félags húsnæðis og tryggingarmál rúmur fimmtungur í ýmsa málaflokka ellefu prósent

í mennta og menningarmál fimm prósent í samgöngur og fjarskipti

í vaxtagjöld þrjú í

almanna og réttaröryggi og tvö prósent í umhverfismál utanríkismál og nýsköpun rannsóknir og þekkingargreinar Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra þetta þriggja þrepa tekjuskattskerfi stríðir það ekki gegn þeirri áherslu sem þú hefur lagt á að

einfalda skattkerfið við gagnrýndum

eftir hrunið fyrst og fremst

var verið að hækka skatta og hún er sú að

metnaðarleysi hjá ríkisstjórn að setja ekki meira í útfærsla ríkisstjórnarinnar á skattbreytingunum er skárri núna breytingar á tekjuskattskerfinu verða gerðar á næsta og þarnæsta ári að innleiðingu lokinni

aukast ráðstöfunartekjur þeirra sem hafa þrjú hundruð tuttugu og fimm til sex hundruð þúsund krónur á mánuði um sjötíu til hundrað og tuttugu þúsund krónur á ári við hefðum viljað sjá skattalækkanir til láglaunafólks koma miklu fyrr helst allt strax annað sem við höfum áhyggjur af er að það virðast ekki vera neinir tilburðir til að afla tekna þar megi nefna hátekjuskatt og auðlindagjald við höfum töluverðar áhyggjur af því

að þurfi að skerða einhvers konar þjónustu hjá hinu opinbera sem kemur náttúrulega verst niður á þeim sem síst skyldi það er ánægjulegt að verið er að lækka skatta umtalsvert í þessu fjárlagafrumvarpi sem veitir ákveðnu súrefni inn í hagkerfið í heild núna þegar við erum að fara inn í

segja hægari tíma í efnahagslífinu sérstaklega er ánægjulegt að sjá að verið er að lækka tekjuskatt á einstaklinga umtalsvert tryggingagjald var lækkað um núll komma tuttugu og fimm prósentustig um áramótin og verður lækkað um annað eins á næsta ári eins og búið var að boða hins vegar söknum við þess og teljum að það sé enn þá rými fyrir umtalsvert meiri meiri lækkun tryggingagjalds sem er sennilega ein skilvirkasta leiðin

að veita smá súrefni inn í atvinnulífið hvað finnst þér um þessa gagnrýni hefði verið hægt að lækka tryggingagjaldið enn meira og lækka lækka tekjuskattinn fyrr já já þetta er svona sitt af

hverju tagi sem þarna kemur fram það er ekkert nýtt í þessu

við lengjum fæðingarorlof og forystu Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna greinir á um lögmæti friðlýsinga umhverfisráðherra forsætisráðherra segir að ríkisstjórnarsamstarfið sé ekki í hættu umhverfisráðherra friðlýsti í ágúst vatnasvið Jökulsár á Fjöllum í samræmi við rammaáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða að

auki eru ellefu á svæðum í verndarflokki sem til stendur að friðlýsa Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins efast um lögmæti friðlýsinga ráðherrans hann sé ekki á móti friðlýsingum en það standist ekki lög að friðlýsa allt vatnasvæði ár þegar á að friðlýsa tiltekinn foss árinnar það var ekki skilningur löggjafans að svo víðtæk

gefin einu manni sem geta verið geðþótta ákvarðanir það er ekki eftir neinum geðþótta það er misskilningur lögum um rammaáætlun þeim lögskýringargögnum sem þar liggja að baki fara eftir því hvernig verkefnisstjórn og faghópar rammaáætlunar hafa unnið Jón segir að það séu ráðgefandi aðilar og að Alþingi þurfi að fjalla um mörk friðlýsingar bæði sveitarfélög Orkustofnun framkvæmdaaðilar eins og Landsvirkjun Samorka og fleiri hafa gert við þetta alvarlegar athugasemdir ég mun ekki sætta mig við ráðherrans það er alveg ljóst ég tel að það séu fleiri þingmenn Sjálfstæðisflokksins mér sammála um það þá er augljóst að

er ekki meirihlutastuðningur við þessa ríkisstjórn en ég á ekki von á því að málið fari þangað vandamálið er ekki vandamálið er ráðherrann forsætisráðherra segir að ef það sé óánægja með friðlýsingar umhverfisráðherra verði að ræða það á réttum vettvangi hvað varðar hugmyndir um stjórnarslit þá hef ég ekki heyrt neitt um slíkar hugmyndir frá forystu Sjálfstæðisflokksins

en ég vænti þess að hún ræði það ef það er einhver áhugi á því Bjarni er stórmál og það er ekki hægt að gera lítið úr því að ef það er ágreiningur um um þetta verðum við að vera sammála

þúsund rúmmetra skriða

úr fjalli í Vestur Noregi í gærkvöld íbúar í nágrenni fjallsins eru fegnir enda hafa þeir margoft þurft að yfirgefa hús sín undanfarin ár vegna

árum saman aðeins var talið tímaspursmál hvenær stór skriða félli úr fjallinu það gerðist loks í gærkvöld

jarðfræðingar hafa staðfest að engin hreyfing er nú í fjallinu bæjarstjóri bæjarins við

enda hafa bæjarbúar þurft að yfirgefa heimili sín sextán sinnum á síðustu fimm árum

talið er að allt að fimmtíu þúsund rúmmetrar hafi fallið úr fjallinu og má því með sanni segja að þungu fargi sé létt af bæði fjallinu og íbúum formaður Sambands sveitarfélaga segist stoltur af því skrefi sem sveitarstjórnarfólk hefur tekið með því að samþykkja tillögu um að hækka viðmið um lágmarksíbúafjölda

kom saman á grand hótel í

dag þar var fjallað um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin tvö þúsund og nítján til tvö þúsund þrjátíu og þrjú svokallaða grænbók meðal þess sem var rætt á þinginu var sameining sveitarfélaga það sem hefur vakið hvað mesta athygli er tillaga sem er gerð um lágmarksíbúafjölda í

sveitarfélögunum í fyrsta skrefi

upp í tvö hundruð og fimmtíu íbúa en síðan árið tvö þúsund tuttugu og sex verði ekkert sveitarfélag með færri en þúsund íbúa verði lágmarkið hækkað er viðbúið að sveitarfélögum landsins fækki Aldís segir tillöguna marka tímamót í sveitarstjórnarmálum núna held ég að það sem gerist í kjölfarið af þessum fundi að sveitarstjórnarmenn vita hver framtíðin er og hvað þarf að gera

til að ná þessu markmiði ég held að við förum almennt

skoðum þá möguleika sem eru til staðar varðandi sameiningu við nágranna okkar í kjölfar ályktunar þingsins fer málið til Sigurðar Inga Jóhannssonar samgöngu og

Aldís vonast eftir jákvæðri umsögn um málið á Alþingi mér finnst ólíklegt annað en að alþingismenn

náð hér á þinginni sveitarstjórnarmenn hafiði

einum og einum ég á ekki von á öðru en að þetta verði á haustþingi frelsishetja sem varð síðar harðstjóri er helsta arfleifð Roberts

að mati arftaka hans lést í nótt níutíu og fimm ára að aldri fæddist árið nítján hundruð tuttugu og fjögur hann gat sér fyrst orð fyrir að berjast gegn nýlendustefnu Breta og fyrir sjálfstæði

eins og landið hét þá baráttan leiddi af sér sjálfstæði landsins undir nafninu

Zimbabwe árið nítján hundruð og áttatíu sem var ákaft fagnað þessi þróun er fyrst og fremst talin honum að þakka og hann komst

með baráttu sinni til valda í landinu en fljótlega fékk hann það orð á sig að halda niðri pólitískum andstæðingum með öllum ráðum sem svo leiddi af sér mótmæli og um aldamótin ákvað að svipta hvíta bændur landi sínu sem leiddi af sér mikla úlfúð meðal þegna hans að auki flúðu fjárfestar landið sem aftur leiddi af sér verðbólgu sem var um skeið mæld í milljónum prósenta

auki ítrekað sakaður um mannréttindabrot á þegnum sínum hann var þrátt fyrir aukna óánægju tregur til að gefa völd sín eftir

rokkhátíð samtalsins var sett í Hofi á Akureyri í dag gestur á hátíðinni segir hana frábært tækifæri til að fræðast og að hún færi umræðuna nær hinu venjulega fólki lýsa er lýðræðishátíð að norrænni fyrirmynd og var fyrst haldin á Íslandi árið tvö þúsund og fimmtán markmiðið með hátíðinni er að efla samtal um samfélagið og þar gefst fólki kostur á að taka þátt í

og

því mikið er rætt um umhverfismál og málefni barna og ungs fólks já viðburðirnir eru jafn

og þeir eru margir en í ár eru þeir um fimmtíu talsins

um lýsu þetta færir náttúrulega félagasamtök stjórnmálamenn þá sem

nær okkur venjulega fólkinu og við getum bara talað saman þetta er stórkostlegt fyrirbæri fullt af áhugaverðum erindum og mjög mjög mikilvægt að halda svona viðburði líka utan höfuðborgarsvæðisins þetta er vettvangur þar sem ólíkt fólk og það er mjög gott

bara frábært tækifæri

að geta vafrað hérna á milli og sett sig inn í ólík mál og komið einhvers vísari út aftur þá að veðri í nótt gengur í hvassa sunnanátt með hlýindum víða um land og mikilli rigningu á sunnan og vestanverðu landinu dregur úr úrkomu og vindi annað kvöld fyrst Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum það verður víða komið við í íþróttum hér á eftir Þorkell Gunnar Íslands í fótbolta mætir Moldóvu í undankeppni

fjögur lið tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum h m karla í körfubolta í dag tuttugu og eins árs landslið Íslands í fótbolta hóf leik í undankeppni tvö þúsund tuttugu og eitt og Heimir Guðjónsson blæs á sögusagnir þetta og fleira í íþróttum hér á eftir hefur á ný flug milli Bandaríkjanna og Íslands í október segir aðaleigandi Associates sem keypt hefur nafn WOW og fleira úr þrotabúinu nýtt þriggja þrepa þrepa skattkerfi á að auka ráðstöfunartekjur heimila samkvæmt fjárlagafrumvarpinu

í dag þá verða framlög aukin til nýs Landspítala barnafjölskyldna og samgangna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók í dag formlega við embætti dómsmálaráðherra þegar ríkisráð kom saman á Bessastöðum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

veriði sæl